Teeya ja kajaayo ñuyo, nuyo xinikaa´a ya´a ku ja kasa´ayo este ntuja, ntuja chi tao ntaku yuate na keeteo sosteeyo te cho´o ma iniñu inka kivi yuate sa´ayo nteyu vaayo, tao ya´ayo, ya´ayo ajoyo, yuate kikao te este ku va a ku va nti suga yuga ku nu ja´a ja´a nu taka tavi kakayo ñuuyo nu taka ñu´u itu, ñu´u ve´e, ñu´u itu, ñu´u ve´e chi suka kuu nteyuu ja ja´a.